Iminyĩghé mé ákò isiki kámá ké ánnán m, ékood kèd ákò ùkwák, ékwood kéd ákò mbád. Ákò mbád ádè ákèmi tie nte itiá ábáng, ébò mmón édón, mmóñ ándè ábi ném ikánná, ádèngè, ánkò ányiě ákò nbád ádè énùn ésé bén énim nte ùkwò ákò, ékámá étò, èkood ékpáñ, èkámá èkók mkpó ékémi kòk ntuẽn, ékòk ábu ké áfèrè, iminyié ákò mbád ádè éséké ékàmà édédé ákùduk, ányè suk ádè mé ésió mbád, iminyié ákò mbád ékésé ké èbèn édòd kè ányoñ után ámágwó ini ébihi ká mmóñ àfò ákè dòrò ábiòn ákè wùk mmón ányióñ ádi ádi dòd ádóñ ké ákè mbád siki. Diódiógó k’ùfok ésùk ékámá étápá mmóñ énwóñ. Iminyié ákò mbád éséké tém, kpèdè édi tém ádùng ùto ányén, èkpòk mé mfáng, mé mfáng édoñ étem ètókó enwóñ, èsùk éké kámá èsió mbád ádè étém kè onnán ájid m uwák uwák èsió mmòdé éséké énàm kè mbád mbád ádè ákpè nuñ ábòmò ánùñ ábiádá úsèn idé o nághá ubókòbókò átò isóñg ásyáñá ntédé, ányè ké ájid ké ánnán ájid ekòd ésió mbád ásùk ábábá idághám sútó ké ájèjèm édá ébood unó. ádé étòk étòk, ádè ékàmbà but ányè dè ákè mbád, èkákámá ètèm mkpò, ekakama etem nte pait ujié idem èkámákè éjiè idem énuñ èbènnè éké nim ndé kèd.